السلام عليكم، حياكم أخوي. أبي أسألك عن مركز الشرطة القريب هنا، وين أقدر <hesitation> أروحه؟ من أي اتجاهات؟ أنا توني جديد هنا بالمنطقة وأبي أروح مركز الشرطة، صارت معي مشكلة وأبي أبلغ عنها الشرطة. أي مركز شرطه جريب هنا؟ كيف أروح له؟ وين اتجاهاته؟ أركب له سيارة ولا عادي أصير له على رجولي؟ مو بعيد يعني؟